الآلات ما راح تملك نفس المشاعر الإنسان لأن المشاعر تعتمد على الوعي والتجربة الإنسانية. حتى لو تقدمت الآلات في المستقبل ما راح تقدر تحس مثل البشر لأنها تظل تعتمد على البرمجة والذكاء الاصطناعي.